Na kulim ko apatishei akakolee peek, anakees, akeschini lakook chuuk, netya akool ingwek, aalde, aalde konot rapishek aalchine lakok chuuk tukuk che ame, netya nakorokcho apaat imbaret akool ingwek, akool piasik, konapalu, aalde, aaldichini laak chuuk kora chepaa sukul, nguno kamii kuni ayaae kapatishet, ara nguno amwae kityongan kapatishet. ako ngo komastap kapatishet ola ami, kotoma ketepena komasta ake, nguno ngapatishei kuno aae kapatishet amu acham kapatishonotok, apati apalu akole alak, apati apalu akole alak, akool kuu marakwek akool ku kiy tukul, tai kiy nekeaame, choto aae aae nguno amu tukuk che akole konaput aketchi alak imbar, aput aketchi alak imbar, kopate pande chemakiketchini, <hesitation> kiketchini fiasiik, ingwek, marakwek, akonyile anyandeni keturek korok, sokoyakwaiit imbaret. Konayakwait apat, akool tukul alak, koyakwait apat, nyakool tukuk alak, ko tukuk cha aae chotok eng' imbar, kapatishet nyu anyun konotok, ko konyilei koyatak kapati apalu tukuk che mii imbar, nyaketchi kuu marakwek keta kora, aketchi kufiasiik keta kora, aketchi kuu ingwek kora, akool ingwek kora, amu tukuuk che aae eng' imbar chotok, asemberchini akole alak, asemberchini akole alak, apitii ingweek, ayae nee, kotukuk ap imbar, apaipachinii tukun che uchotok, ko ng'uno paipayeet nyuu nepo imbar ko tukuk che uchoo cha kayae, ara ko nguno kotatese kora kotapatati imbaret sakolatt kora, nguno komamii kiit ake naae, paat tukuk ap imbar kityo cha aae, akoi tuun koit kekool pandek komakakool kora pandek, kenyishek alak iis, mellen kenyit nitok, ngaleen kila kenyit kekole peek, ko nguno fiasiik, ak chutok tukul ko ma kepalu ak kekool, kepol kekool ku ingwek itile ak ii mi chepityotiin ikool kora. Ko tukuk alak. kiy tukul na kakool ku <hesitation> sakas, ku kei tukul nakoole eng imbar namakchini ang imbar, amu aii kaaptindeet ap imbaret, kii natese kora, aruruchi keturek ko imbar yotok sasa kooldai akole chu akole chu akole chu, eng' chokchinet, amu ione roopta, ioona koamn, iripe ropta is ile komapek ropta sikole tuukchotok, amu kolet nyu kochatok, achame apa- apatiis, akot oli apati nguno akolat a- aseerchini keture akole koyakwaitu, akolati koyakwaitu amu iseerchini keturek korok si netya ipatatii, ko kaiit nyu konatak, ne po imbar.